Da araky fivolaña fandanjalanja zay da asia fatrañy koa zany ny raha ahia añatiñy ao. Asia fatra ny episy ny poavra, kariy na kañely sy ny sisa. Da okañizay koa ny tolongo metso, kotomila, persily, selery, baziliky, poavra rozy, poavra vera. Izay raha ahia teña ao aza raha da asia fatrafatrañy aby.